Nyam dulluji meɗen latiɗi e beyda na en sembe kan woni ira sokorari, amalari, nyiri gauri, nyiri gero, nyiri kokkoliri, ɗe ɗefu beyda sambe e bandu.